<hesitation> Aminah aloha sy mitombona zany hoe tena hoe mafantatry zavatra tanteraka zany gn'olo raiky fa misy avao zavatry sy voafenao amina zavatry itanao na eriseretinao fantatry zany oe a sy ho lafatry zany gne fafantaranao zavatry raiky zagne misy zavatre sy voafeinao signitry anatin'izay na tinao na alanao.